Nijool bélobul yara fuyundum. Fuyundum kankanang cosaan yololaal. Surubo sibajohé: nang busaha buling nubang fo busaha imbi uju utéék nang utéék anusaan taan nama najaam fuyundum furogé, nang may busaha buléét sén jisapéén sambun; aw busapéén sabun nusupin fo ming gabaaŋ gagu garahoor; yo yoomé nang utéék anusaan taan nama nami fuyundum fumaan fara bugaan gumaan furogé.